हाँ, असो थो घणों पकावीयो खाणो आयेज, कि जीको खाई कन अपनो बुद्धी तेज हुई जायेज। जसो की बढाम, तो वही बड़ा बुधा कहेज की तुम रात में बढाम डूबएद्यो। न सुबा उने बढाम को छिलका उजाए न न खाई लियो। तो उकासे कही छे, तुमारी बुद्धी तेज हुईगा, पर असो कही हुईज कही भाई। ये तो कहने की बाद छे, न उसो और लोग बाग कहीच की डार्क चोकलेट, डार्क चोकलेट खाओ। तो उकासे भी दिमाग तेज हुईज, अपना कोंसंट्रेशन बढ़ेज न, फा कल तो नकी बाद छे भाई, कही छे योगा करो। पूजा करो भगवान नकी, उकासे सब जोएगा, खाने से तो कही हुईज।